<noise> voro nee nywayuu ma nee nywayuu ma tika kenung voro kamin da yuu min wooh min uri mii wii shima ka ɓoolee yoo mii ka shuu dum ɗwat ɗwat ɗwat ɗwat ɗwat ɗwat mi tuttuli shimi ka yii yoo mi ka yekeyeke shi ka yii yoo daa nywa yuu voro kamin nee nywa yuu mii ɗoore ka teemee mii ɗor mii uriri shimi ka nwini yoo nwa yuu voro kakwee mooka mii ka shuu dum mii tee ɓaa yake tiree mika yake mika eree bii yoo daa voro kan yukan muminu wishal dana tatii da nwa yuu kamoo nee moon wii dangha mwa mwa pili lwaa maa moo erere yoo kpak nee nwa yuu da voro ka kwee mwoan moka moka ne nung daa nyi wiimoo wiimoo aran gerenlul, Wiimoo ka ka neee tumi tii yinale wishal ka wiya yoo da nwa yuu ka mwa ne moon kan tee liya moka tee lulka ka gee a shoo mwa larare yoo mon nanghe teemwa nan geen kwen shoo ka gbomafuu ɓoo nan gee aa shoo ka gboma fuu da nwa yuu mwa nee mwa ne nungha koo tii geeren tii wii da shimo oo wii kan da shimo tin doa mwon nee nunka kanakle sheeka ɓakle mwa erere yoo nin gee aa moo ere yoo mwan nanghe kwa ninlo bemma loo nee nungha nak moo wii nee nywa yuu nu nin geha shoo ka ɓakeya mwan nanghe mwa nin geha shoo kanak ɓo, nin loo shiha shing loo nungka moka nee aa ere nuni baa kwee lo lak kanak, nee nywayuu malee deen shee wishal deen shee shangha koo moon taa mwa teka wii malee ti malalee shangha koo mwan taa mooh wii dwilinung iliye mwa ili shimoo ka yii mwa wunelee moon benee ne mwa uri mwa ɗormwa ka ne nunghi ko nee tob tob ɓoo nii bemmaa lohnung aa shok shok ɓoo ma gee are ɓei ɓei mwa shok shok boo mwa nenne mwa ne. Dwiliinuŋ ka tangha mowa urimo moo ɗor mwa koo nee nywayuu malee dee she wishal da na shee nee nywayuu maa a ma tii falua ɓo mon pi ta nungkani gee aa nuu mwaka tanghe malee mwan pitee nungka ni geha ɓoo dwilinung shee wishal kaa tangha shee shongmin lamaa davorokang la bene mii da yuu toɓɓo yinshi ka mwan woo moo uri mwa mwa wii wishal yoo mon woo nunglwa kaneha shomoo yoo <noise> daa voro aah da voro ka kwee mma da voronkan ɓawa muminu wishal dana shee nun nungka doo shi mooh tob nunlua ka te meen nee shimo amma da nw da nywa nyayiman tob ka mwa ne nwa nwa yu wishal dana kinan she mwa wii dwili nuŋ shimo yoo mooh wi nunglwaa shimoyoo <noise> Nunglwaa shimon shee maa mowa lare yili yoo mi nee nywayuu nu tika kenung nee nywayuu shi yelli nunka nakle kamoo ka wili dana tii malee shee ka yilla ɓaka wa loo na ɓoo ung min yem <noise> minshi- min shong male tin bene mii daa yuu ka vookoo yinshika ɓakee, yinshika uli ti malale waa da voro tee ɓoon daa wishal dwilinung tatii.